Oli babé nubajé simano surubo sanaput: so soomé éwagéén sin érasihon. Ēwagéén yoomé émano yololi yara éjoolee yanja oli unaaf mé, érasihon yoomé émano yara élunlum yanja unoom mé sibutik. Ēwagéén basilé bololi bara éjoola nérégé nésumé, érasihon basilé bara éholoof nérégé nésumé. Simano oli saan ubaaj mé babé so sasé.